pyhäkoulunopettaja pistää tässä kun se tuli Jussilasta enkä minä muistanut kysyä mihinkä se nyt pani sen pyhäkoulun ei se tänne laittanut kun ei se sanonut olikohan se sähkö joka teki sen että se keskeytyi se
ei kun tästä loppui vain nauha
jaa se loppui se nauha
pitää välillä vaihtaa
me puhuttiin liika pitkään
ei se oli niin lopussa lopussa tuo nauha äsken
jaa
tulihan tämä nyt vissiin oikein Maria Uusioksahan
niin on
ja tämä on Joutsan Hankaa
niin Hankaa Joutsan Hankaa eihän tuo nyt Siiri ollut kun meni pyörällä olisikohan se mennyt jo kotinsa mm häistä häistä pois
saakos tähän istua
kyllä siihenkin saa istua olen minäkin istunut se on se jonka minä Saarelasta huusin minä sanoin että minä pidän sitä pöytänäni mutta kyllä siinä se kelpaa istuakin niin no kun minä siinä istun siinä missä on se tyyny tuossa niin sitten kelpaa siinä syödä
no me nyt istutaan
no kyllä siinä saa istua - olenhan minä pöydällä maannutkin
te taidatte olla ja tästä samasta kylästä
Hartolan puolta tuolta mutta nämä nyt tulee tammikuussa joutsalaiseksi Vehmaan kylä tulee tykkänään Joutsan pitäjään
minä olen -
niin tämä on nyt tämä emäntä tuolta Vehmaan puolelta Hartolan Vehmaasta nyt saa Uudeksi-Joutsaksi sanoa sitten tuota Vehmaata nehän on puhunut että se saa olla -
ei vielä jahka ne
ka niin jahkahan te nyt uudeltavuodelta muuttuu tänne niin ne on sanonut että saa olla Uutta Joutsaa sitten minä puhun vaikka toden ei saisi kaikkia puhua
se jäi vähän kesken nyt se pellavajuttu
no sitten ne kehrätään langaksi ja tehdään niistä
ei mutta nyt kun ne otettiin sieltä
maasta pois
nurmesta pois
no niin ne laitettiin sellaisiin sitten kun ne oli kuivia niin sanottiin sitten niitä tuota miksikäs ne nyt sanoi
ka niinhän ne laitettiin kuin kuvollekin
ka niin nehän oli kuin olkikuvot kuvolle ne saa laittaa ne oli kuin kuvolla sitten sitten ne vietiin riiheen kuivamaan ja sitten ne loukutettiin ja vidottiin ja litsattiin niitä siellä ja
olikos se loukuttaminen
loukuttaminen oli erittäin että ne luut niistä pois ja sitten se litsaaminen ja se vitominen oli erittäin se vitominenkin oli niin että että ne litsattiin ja sitten ne vielä vitoi niitä semmoisen lattialla oli se semmoinen kaapeinen ja siinä sitten semmoinen suora ja siinä oli semmoinen rauta sitten siinä jota sanottiin vitimeksi ja tuota sitten ne jalkojen alla en minä vitonut mutta kyllä minä litsasin niitä mutta en minä vitonut niitä kertaakaan sillä viisiin ne laitettiin hamput niin kuin pellavatkin samalla mallilla ja sitten ne harjasivat ne ja sitten niitä kehrättiin ja niistä sydämistä tehtiin lointa ja niistä harjeista tehtiin kuteita niin se tehtiin se kangaskin niin että se piti olla ihan niistä tykkänään ei sitä ollut niin kuin nyt ostavat edes loimet ja laittavat sitten toiset vielä - mutta ei täällä kylillä enää pellavaista kasvata että niin kuin puoliliinaista mutta ei ne enää tee niitä semmoisia niin sitten puhdetöikseen kehräsivät niitä talvella ja kutoivat kankaita niistä tuli tappuroita ja niistä tuli harjeita ja - huonommista tekivät huonoa kangasta se oli piikkoista ja sitten se oli oikein pellavaista palttinaa mitä tehtiin niistä sydämistä ja harjeista ne oli sydämiä ne sitten ne kuidut ne oli niiden sydämiä pellavan sydämiä ja hampun sydämiä niilläkin oli sydämet niin kuin ihmisellä
mitäs niistä pellavan sydämistä tehtiin
no - niistä tehtiin sitä parasta kangasta että se oli sitä pellavaista palttinaa se oli sitä sitten
entäs siitä ruodista
no niistä tehtiin sitten sanottiin piikkoista ja kahteista ja niillä oli sellaisia nimiä sitten se piikkoinen oli kaikista huonompaa kangasta mitä tehtiin niistä sitten
mitäs siitä sitten tuli siitä piikosta
no siitä tehtiin hantuukeja mihinkä astioita pyyhittiin ja astiahantuukeja ei niitä niin hienoja ollut niin kuin nykyään siitä tehtiin paitoja sitten miehille ja naisillekin siitä palttinasta siitä hienommasta kankaasta ja tyynynpäällistä ei ne joutanut nyt lakanoiksi niille ne hienommat ne teki siitä piikkoisesta sitten itselleen - niistä huonommista tarpeista tekivät sitten itselleen mitä panivat sänkyyn eihän sitä niin hienosti maattu että sitten olisi ollut päällyslakanat ja aluslakanat kunhan vain oli sitten pitkät oljet sängyssä ja siihen sitten oli sellainen liinatäkki tekihän ne näet liinatäkkejä niistä ja niiden olkien päälle laitettiin sitten se liinatäkki ei sitä polstereita ollut ja semmoisia niin kuin nykyään pitää olla höyhenpolsterit ja jos jonkinlaiset
miksi ne ennen vanhaan sanoi sitä liinatäkkiä
no ne oli liinatäkkejä nimeltä ihan liinatäkiksi ne sanottiin
ja se oli siinä olki
olkien päällä sängyssä en minä tiedä että sitä oikein niillä emännillä ja isännilläkään sen hienompaa oli semmoisia ne oli liinatäkin alla ne oljet ja jos sitten oli - piikkoisia lakanoita ja semmoisia että panivat vielä sen liinatäkin päälle mutta ei niitä peitelakanoita ollut minä makasin missä milloinkin penkillä ja putosin penkiltä miesten suuret turkit niin ne pudotti minut penkin - kun ei minulla ollut vuodetta niin minä penkillä sain maata kun minä olin semmoinen köyhän kakara sänkyjä ei piisannut
vieläkös semmoisia taloja oli missä oli sisäänlämpiävä uuni
no semmoisiahan minun lapsena ollessani oli se missä minä esinnä olin niin haikutupa iso haikutupa ja siellä minä olin ihan alkuperäisesti ja syntynyt ja ja sitten alkuvuodella kun minä tuonne Vehmaaseen tulin niin haikutupa siellä oli suuri haikutupa ja meitä oli siellä sitten kaksi kestiä ja ennen vanhaan oli kestejä saunoissa ja tuvassa ja sovittiin nyt pitää olla jokaisella suuret lokaalit minulla nyt on yksinäni vähän liika suuri tässä kaksi huonetta niin tuota haikutuvathan ennen oli sitten taas kun mentiin siitä talostakin pois niin haikutupaan me sittenkin mentiin Kiveläksi sanottiin sitä kylää ja haikutupa oli vielä sielläkin sitten kun mentiin kolmanteen paikkaan niin sitten oli jo uloslämpiävä ja oli siellä palveluspaikassa niissä taloissa niin niissä oli jo uloslämpiävät mutta missä ihan lapsena olin niin oli haikutuvat ja saunat sisäänlämpiävät ja siellä oli - asui tosiaan saunoissa kestit vaikka oli sisäänlämpiävät saunat niin siellä ihmiset asui ja ne oli niin hyväsopuisia oli ihmiset siihen aikaan että eihän ne mitään riidellyt vaikka niitä oli niin hirveästi talossa olemassa
minkä näköinen se uuni oli siinä haikutuvassa
se nyt oli niin mahdoton ruhmu se uuni että kun se oli niin sisuskin suuri että toiset sanoi että sinne mahtuisi rukki ja mahtuisi - kehräämään sanoivat enhän minä meinannut ylettvä niitä leipiä sieltä uunista kun suuri hiillos laaja hiillos niin enhän minä meinannut saada niitä uunista perältä pois ylettyä minä kannoin tuolin siihen uunin eteen ja panin jalkani siihen pankkoon ja se oli niin kuuma että tahtoi paljasta jalkaani polttaa että perältä sain ne pois kyllä se suuri oli siellä se uuni niin tuota kyllä ennen oli semmoisia paikat että nykykansa jos laitettaisiin asumaan ei tulisi mitään ne kuolisi siihen haiunkin kitkaa ja emäntä nauraa
sinne mahtui monta leipää
kyllä niitä mahtui ja ne leipoi yhdellä tiellä paljon sitten että ei tarvinnut usein leipoa suuri taikina täyteen taikinaa että paljon tuli
mitäs siinä haikutuvassa oli noita huonekaluja
mitäs siinä oli kuin penkit ympäri seiniä ja sitten oli rahi sanottiin rahiksi sitten siinä pöydän toisella puolella semmoiset siellä mitäs ei siellä muita - sitten oli joitakin jakkaroita vielä pieniä jos tarvitsi mihinkä istumista noin niin niitä vei sitten aina ja pikkuisia palleja niin kuin minulla nyt on tuolla ja semmoisia sitten kun istuttiin ja kartattiin ne oli sellaisia pikkuisia laudanpätkistä tehty sellaisia pikku palleja hiekalla niitä sitten pestiin ja kaahnattiin aina lauantaina kun lauantaisiivoa tehtiin eihän niitä viikolla muuta kuin kunhan lakaistiin lattiat ja eikä joka lauantai pesty niitä lattioita ja sitten oli muuta - käsityöntekoa ei ne joutanut semmoista kaahnuuta tekemään kuin nyt se oli se karjanruokintakin siellä eihän sitä lantanavetat oli ja niitä huonoilla ruoilla ruokkivat niin ei sitä nyt on hienot kaikki lehmillä kammarit ja kyllähän nyt elää kuin elopellossa mutta kuinka kauan tätä piisannee minä olen sitä mieltä että ei tämä oikein kauan kestä mistäs sitä riittää
olikos siinä haikutuvassa mitään kaappia
oli siellä ensimmäisissä taloissa niin siinä oli että mentiin permannon alas siellä oli perunat mutta ei niissä toisissa ollut mihinkä minä eikä siellä missä minä lapsena olin niin ei niillä ollut sitä sellaista kuoppaa siinä yhdessä kylässä oli se että mentiin permannon alle ja siellä oli perunat mutta ei ne kaikki olihan niillä maakuoppia pellolla siellä erittäin mutta että mitä ne noin sitten talvella että ei aina menneet sinne pellolle hakemaan
missä astiat pidettiin
no niillä oli sellaisia hyllyjä tehtynä ja maitopytyille maitohuone oli sitten missä niillä oli niitä pyttyjä ja maitoja sitten niin siellä sitten oli laitettu puista tehty sellaisia hyllyjä kun maidot pyttyyn laitettiin ja niistä nyt kermat kuorittiin ja kirnuttiin mutta olihan niillä sitten jo kun minä nyt palveluksessa olin niin niillä oli sitten jo tuolla Uudella-aholla semmoinen - otti että ne vei maidot sinne ja erotettiin kermat ja sitten ne kermat sanoivat että ne vietiin tuonne Paasoon ja siellä ne sitten vasta - vai kermanako lie mihinkä lie sitten laittaneet mutta sinne ne kermat aina laittoivat niin ne vei tuolta Vehmaastakin ne maidot sinne ja siellä erottivat ja toivat ne kummatut maidot pois siellä oli semmoinen maidonottipaikka mutta ihan minun lapsena ollessani niin pyttyyn ne maidot pantiin ja maitohuone oli missä ne pytyt olivat ja semmoinen hylly siinä - mättivät niitä noin ristikolle että ne päällekkäin että mahtui enemmän kun oli useampi lehmä noin eihän niistä lehmistä paljon tullut maitoakaan kun ei ollut hyviä ruokia pitkiä ruisolkia ja tehtiin hevoslannasta semmoista sekoitusta hevosilla oli puupermanto niin sinne vietiin tuota viskuuksia niitä hienoja ruumenia mitä sieltä riihestä tuli niin sitten sekoitettiin siellä puupermannolla ja kahdella semmoisella kaksikorvaisella kopalla vietiin niin kuin nyt on vaatekoreja ja lehmät piti niin mielellään sitä että ne piti rimpoman että ne vihdasta tehdyt niiden kytkyet piti sellaista rutinaa niin että ne sitten rutisi kun oljet levitettiin sitten siihen mihinkä se herkku kaadettiin niiden pallojen välille sitten se - lantasoppa ja ne nuoli sen niin kuin - tuo emäntä että ettekös te ole tehnyt sellaista olin minä semmoisessa teossa minä olen niin paljon vanhempi teistä niin kun vietiin tosiaan niin niin ne piti sitten ne ruumenet pantiin siihen ensikseen ja sitten ne sonnat koottiin siihen ruumenten päälle ja siinä hangon kanssa semmoisella puuhangolla eihän noita ollut noita tuommoisia hyviä hankoja ne oli semmoisia että pikkuisen kärjessä puussa oli kaksi haaraa siinä ja pikkuisen kärjessä sitä rautaa ja niillä sekoiteltiin ne hyvin sekaisin ja vietiin niille - eikä niitä kaikille liiennyt kun niille paremmille lehmille huonommat lehmät sai syödä vain olkia ja niitä - niitä kauran pahnoja niitä olkikupoja sitten aina niitä vietiin ja hakkasihan ne nyt sitten riihessä oli semmoinen kaukalo oven pielessä semmoinen ruuhi jossa ne semmoisella petkeleellä survoi sitten että hevosille mutta eihän niitä lehmille mutta hevosille sitten parempaa mutta niitä ruumenia annettiin niille niitä viskuuruumenia että ne lehmät sen sonnan söivät jauhokseen kun ei jauhoja ollut sitten ne tietäisi kun ne sen entisen ajan että kun ei ollut liioin mitään särvintä kunhan leipiä oli tässä näin vanhaksi täytyy elää kuitenkin ei se elämistä lisää se vaikka kuinka hyvää söisi nykykansa on sairaalloisempaa ja ja tuota kivuliaisempaa ja vaikka ne syö hyvän silla lailla se elämä on ja ovat tyytymättömiä kohtaloonsa napisevat ja kitisevät minä sanon kun täytyisi viskata tuonne vanhaan aikaan niin mitähän te meinaisitte
kuinka ne lehmät lypsivät semmoisella ruualla
no sitä tuli huonosti sitä maitoa ja eihän siitä hyvästi tullut mitään voitakaan kun mistäs se kerma nousi kun ei ne hyvää ruokaa saaneet
vieläkös - puuastioita oli siihen aikaan
niin no olihan ne oikein ne pytytkin mihinkä maito laitettiin puustahan ne olivat sitten niitä hiekan kanssa sanottiin pesimeksi missä niitä -- sillä pestiin sitten niitä pyttyjä miksikäs se - hosioimeksihan se sanottiin sitten kun tuohesta tehtiin käännettiin sellainen rulla silloin kiskottiin puusta tuohta nyt ei saa kiskoa se kun puusta otettiin se levy ja sitten se kiedottiin noin kasaan ja sitten sidottiin keskeltä tuolla vitsalla kierretyllä vitsalla pienellä vitsalla kiinni ja sitten ne noin revittiin sellaisiin siitä tuli semmoinen mukava tuttara ja sillä pestiin niitä pyttyjä ja lusikoita ja oli puuvatejakin mistä syötiin niin puusta tehty semmoisia että ne pitivät näet että enhän minä tiedä miten ne puusta oli tehty että nyt ei ole niitä pahkoja tuolla puun - yksi on minun metsässänikin semmoinen puu kupeessa josta niitä oli tehty niitä kuppejakin joita pestiin sitten siellä ja lusikat siellä hiekan kanssa pesimessä lauantaina ne aina pestiin ne mutta täytyihän maitopyttyjä pestä useammin mutta lusikat pestiin’ aina ja ne puukupit sitten lauantaina - hiekalla hosioimella
mikäs se oli sitten se siivilä kuinkas se oli tehty
no siivilä oli semmoinen - puinenhan se oli se - pyöreä oli se keskusta mutta sitten siihen oli tehty sellaiset että se pysyi sitten minkä päälle ne laittoivat sen niin sankonsa päälle ja niin puustahan ne oli sitten tehty sekin että se oli suora niin kuin olisi suora puu ja sitten siihen keskelle tehtiin se semmoinen ja siihen pantiin katajia sitten kun se maito siivilöitiin niin katajia oli aina sitten kun se - maito siivilöitiin siinä sitten siinä siivilässä eihän niitä tuommoisia siivilöitä ollut kuin nyt sitten on ollut jälkeen päin niin se oli siihen keskelle sitten tehty se pyöreä kuppi mihinkä ne katajat pistettiin ja kaivettu se reikä siihen sitten että siitä maito meni ja ne katajat pysyivät siinä
ei ollut noita separaattoreita siihen aikaan
ei niitä minun ihan ollut siinä lapsena ollessani ei niitä ollut sittenhän niitä rupesi olemaan jo ja niitä sitten tuolla talossa oli itselläänkin mutta tuonne ne vei sen maidon se oli hyödyllisempää kun ne vei tottahan ne sai paremman hinnan sillä kermalla kun kotona kirnusivat mutta ihan minun lapsena ollessani niin ei niitä ollut kuin ne puupytyt jo minäkin niitä pesin ja hankasin sitten niitä puupyttyjä ja lusikoita - jokaisella oli oma nimikkolusikkansa millä se söi sitten oli sellainen koppa missä ne pidettiin päreestä tehty koppa se tuotiin pöytään aina ja jokainen katsoi oman nimikkolusikkansa sieltä ja yhdestä vadista syötiin ei sitä ollut lautasia jokainen tolattiin siltä samasta vadista sitten olihan nyt miehillä toisessa päässä naisilla toisessa päässä kuppi mistä syötiin ei niitä eri kuppeja ollut sellaista se syömäkomentokin oli
voita tehtiin jo ennen vanhaankin
ka tehtiinhän voita jo minun lapsuuden aikana
kuinkas kotona voita tehtiin
kotona kun ne sitten ne pytyt kun ne piimisi ne otettiin ne kermat siitä päältä sitten - oli semmoinen puukirnu millä kirnuttiin oli pystykirnu ja oli semmoisia vääntökirnuja missä minä olin tuolla - Mönsässä silloin kun minä nyt olin jo yhdeksän vanha niin me vanhanisännän kanssa minä en - niin pieni palli sinne kun pystykirnu oli ja siinä kun me sitä mäntää paineltiin ja voita tehtiin sitten kaadettiin saaviin se emäntää ei ollut kotona me kaadettiin sitten saaviin aina niin kuin emäntä teki siitä pitkästä kirnusta saaviin ja sitten semmoisella sihdillä sieltä otettiin soikkoon ja valmistettiin sitä voita emäntä oli kuusi viikkoa pois niin me isännän kanssa tehtiin kahdesta huusholli
tehtiinkös juustoa ennen vanhaan
tekihän ne sitä juustoa kun lehmät poikivat mutta ei ne tehty niin kuin nykyään tehdään juustoa siitä juustoa laitettiin keitettiin eikä ne sitä paistanut ne keitti vain sitä juustoa ei ne paistanut mutta paistettu juustohan makeampaa on kun lehmät poiki niin siitä ensimmäisestä maidosta tehtiin sitä juustoa mutta ei ne tehnyt mitään niin kuin nykyään valmistetaan kotijuustoja tehdään ei ne tehty sitä sellaista eihän ennen aikaan niitä ruokia ressattu se oli vain sellaista yksitoikkoista jauhokastia ja - illaksikaan ei ollut kuin kalakuppi tuotiin ja piimää ja - kalakuppi kuka söi kalaa kuka kastoi sinne suolaveteen leipäänsä ja piimää hörppäsi päälle aamuksi ja päiväksi vähän laitettiin parempaa kun perunakeittokin oli oikein pyhäruokaa kun sanottiin lohkokeitoksi niin se oli pyhäruokaa minun lapsenani ja tuota lauantai-iltana tehtiin ne lohkot ja ja tuota sitten pyhänä niin se oli juhlaa ei sitä arkena oikein sitä lohkokeittoakaan keitetty mutta pyhäksi sitä sitten keittivät emännät sitten pisti vähän kestillekin sitä eihän kestillä nyt ollut mistä se olisi keittänyt sitä keittoa niin yksissä tehtiin lohkot lauantai-iltana ja sitten pyhänä kun emäntä keitti sitä keittoa niin antoi se sitten kestillekin joka tuvassa asui ei se niille saunakesteille antanut sitä tupakesti piti tehdä tuoda puita ja tuoda vedet ja siivota niin - se sai sitten sitä keittoa kun se keitti se olikin jo juhlaruokaa perunakeitto nyt sitä ei monikaan syökään oikein minun se on herkkuani kun minä opin niin köyhän kakarana sitä saamaan minusta se on herkkua hyvä lohkokeitoksi sanottiin sitä sitten nyt se on lihasoppaa nimeltä
montako kertaa ennen vanhaan syötiin
ka syötiin kolme kertaa niin kolme kertaa sitä syötiin mutta ka kun se ruokakin oli huonompaa niin kyllähän sitä sai kolme kertaa syödäkin työ oli raskaampaa ja ja ruoka oli huonompaa niin niin tuota ei se mikään ollut jos ne kolme kertaa söivät
ja aikaisempaan lähtivät töihin ja
niin ja aikaiseen lähtivät töihin niin se oli sekin
mihin aikaan se ensimmäinen kerta oli ensimmäinen ruoka
no - toisissa syötiin kahdeksan aikaan toisissa söivät sitten puoli yhdeksän ja ei ne samalla aikaa joka paikassa mutta siinä se oli puoli kahdeksan ja kahdeksan ja ja puoli yhdeksän aikaan kyllä se siihen aikaan se ensimmäinen ruoka oli ka eihän niillä kahvinkaan kanssa niin eihän niillä ohrakahvia joivat eihän niillä ollut oikeata kahviakaan ohrakahvia joivat no eihän niillä mitään siinä aamusella ollut niin kuin nyt niillä on jo ruuat pöydässä ensimmäisen kahvin kanssa niillä on voit ja vehnäset ja jos mitä - hiivaleivät ja niin tuota ei se mikään ihme jos ne sai sitä huonoa ruokaa useammin
mikä se oli nimeltä se ensimmäinen ruokailu
se sanottiin aamiaiseksi eli murkinaksi miten ne sanoi sitä aamiaisruuaksi ne sanoi ja toisissa paikoissa sanoivat murkinaksi
ja päivällä oli sitten
päivällinen ja sitten illallinen sanottiin illallinen syötiin siinä että sitten kössähdettiin nukkumaan se oli ihan että pala suussa sai toiset hypätä makaamaan semmoista se oli mutta musta leipähän se tiellä pitää sanoi aina yksi Pieni Lyyti niminen ihminen se sanoi että musta leipä tiellä pitää ja sitähän ne söivät ja ohrasta huttua keitettiin ja sitä keitettiin aina yhdellä tiellä niin paljon että sitä syötiin kuinka monta kertaa tehtiin sellaista maitokastia johonka pantiin sitten ruisjauhoja tai ohrajauhoja jonka kanssa sitä syötiin kylmänä ja sitten olihan niillä nyt sitten sikalihaakin että siitä tehtiin jotakin kastihorpakkaa kanssa ja mutta kyllä ne parhaat lihat säästettiin kesäksi ei niitä talvella käytetty kun se lahdinteko oli aina syksyllä ei sitä tehty pitkin vuotta syksyllä lahdattiin mitä lahdattiin ja ei ne sitten pitkin vuotta sitä ne parhaat lihat säästettiin tiinussa mitä kesällä parhaan työnteon aikana sitten kinkut ja kyljet ja niitä huonompia paikkoja syötiin vain sitten talvella se oli järjestettävä sen mukaan kuin
mitäs siiä siinä ruuan kanssa syötiin tai juotiin
no kaljaa oli ja sittenhän eihän sitä maitoa talvella ollut niin se piti ne pitivät siitä ohramaltaista kalja täytyihän sitä jotakin olla eihän sitä ollut sitä - talvella maitoa lehmät oli kaikki ummessa talvella ei ollut maitoa ne jäädytti sitten sitä maitoa siihen aikaan kun lehmät vielä oli maidossa ne jäädytti mistä ne sitten vähän että jouluksi jouluksi sitten tuota ottivat sitä jäätynyttä maitoa ja jouluksi sitten oli aina vähän parempaa jouluaattoiltana ja jouluna ne jäädytti että se maito oli sitten jäässä talvetkin oli toisenlaisia kuin nyt paljon kovempia talvia oli minun lapsuusaikanani ai mahdoton sitä lunta ja pakkasta kun se oli ankaraa ka olihan se sekin kun oli ei ollut vaatetusta kun huonossa vaatteessa oli oltavana niin ka ei ollut oikein jalkineita eikä ollut muutenkaan kunhan toisten suuria kengän rompposia sai pitääkseen sitten sen tietää kun semmoisenkin lapsuuden elää kuin minä minä olen itkenyt monta kertaa vielä aikuisena ihmisenä lapsuuttani
kuinka sitten maltaita saatiinkaan
niin no tekihän ne maltaita nehän nyt vasta hyviä tulikin kun ne idätti niitä ohria ja sitten saunassa oli semmoinen suuri parvi parveksi sanottiin sitä missä niitä kun ne idätettiin hyväksi ja siellä parvessa kuivattiin niin niissä sitten hyvä tuoksu oli ja hyvä sahti tuli ei siinä syytä ollut mutta eihän sitä kannattanut niin tehdä sitä kaljaakaan hyvää eihän sitä niin kasvanut halmeet eikä niitä riittänyt sillä tavalla kuin tuota nyt nykyään ostetaan ja - eihän ne kotona teekään harva kylä missä tehdään maltaita ne ostaa valmiit maltat ja sanovat sen parempaa ei tule tuota kuin ostomaltaista mutta kyllä niistäkin hyvä tulee vain niistä kotitekoisista jos ohrat on hyviä ja ne hyvin itää ja ne hyvin kuivataan mutta eihän niillä ole parviakaan mitä riihen lattialla sitten kuivaavat nykyään mallassauna oli oikein semmoinen kun ne sinne sitten menivät siellähän tytöt ja pojat lystiä pitivät mallassaunassa ja se oli eikös tuo emäntäkin jo sen verran muista niitä
kävikö ne pojat sitten maistamassa niitä maltaita
ka jos ne sahtia tekivät niin ka käskihän ne aina sitten niitä kaljoille mutta eihän sitä niin usein kaljaa ollut kuin nyt nykyään tehdään - sahtikaljaa kun saa nyt valmiit maltaat kaupasta ja eikä puutu mistään rahaa riittää miksi ei imelä sahti ole hyväähän se on kun se on imelää
kuinka ne siellä saunassa tehtiin ne maltaat
ka siellä parvessa kun ne - kuivattiin tuvassa ne niitä oikein kuurinalla tuota ensin idätettiin semmoisessa suuressa saavissa sitten ne kaadettiin kuurinalle ja siinä huuhdottiin ja pestiin hyväksi ja siinä kun ne itivät sitten ne vietiin saunanparveen kuivamaan ja sauna piti olla niin kuuma että ne oli ne maltaatkin niin kuumia että niitä ei kelvon elänyt sekoittaa laitettiinhan minutkin niitä sekoittelemaan niin ne oli näet niin kuumia niin että ei meinannut elää sekoitella niitä sitten niistä hyvä tuli siellä oli niin hyvä tuoksu ja haju siellä mallassaunassa että ikiinsä
miten pitkään niitä pidettiin siellä saunassa
ka tuli ne melkein siellä viikon olleeksi eihän niitä käynyt niin kuumaa pitää siellä että ne olisi palanut niin ka kyllä ne nyt melkein siellä viikonkin tuli olleeksi kun ne kylpivät siellä niin sinne tuli sitten aina lämpöistä että ne kuivuivat siellä
annettiinko niille pojille mitään ruokaa kun ne kävi siellä maistelemassa niitä maltaita
mitäs ne nyt niille antoi siellä mitä ne nyt siellä mallassaunassa vähän olivat niin nauriita paistoivat siellä paistoi ne aina nauriita ennen olikin hyviä nauriita että tuota ne sitten oli makeita nauriita niin ne nauriita paistoivat siellä ja perunoita saihan ne perunoitakin paistaa siellä eihän ne siellä ollut jos yhtenä iltana siellä vähän olivat ei ne siellä niin kauan ollut kuin ne maltaat siellä ei se ollut niin kuumakaan se sauna emäntä meinaa että tuo lörpöttelee kaikki tyttöjen ja poikien - no olihan niilläkin jotakin oltava ennenkin
eikä tanssipaikkoja ennen
no ei ne niin tansseja ollut mutta että pitoja kun oli nyt häitä ja semmoisia niin sitten oli nyt tanssia mutta ei ne niitä nyt niin usein ollut tansseja
kuinkas niistä sitten sahtia tehtiin niistä maltaista
no sitten ne jauhoi vaikka käsinkivellä ne maltaat ei nyt niitä niin myllyynkään tarvinnut ja no sittenhän niitä laitettiin tiinuun ja vettä siihen ja siinä hautoivat ja sitten kuurinalle juoksemaan samalla viisiin kuin nykyäänkin tehdään samalla viisiin se tapahtui
ai kuurinalla
niin kuurina no niinhän nytkin tehdään sahti kuurina se on se mihinkä se mäski laitetaan ja sieltä sitten juoksee sieltä nokasta se herkku kuurina se on se astia silla lailla silla lailla se
pitikös se ensin keittää jossakin toisessa astiassa
ka kyllähän ne keittävät sitä tuota padassa muuripadassa ja missä padassa kukin sitten tekee sitä että tiinussahan se oikein haudotaan mutta sitten sitä ottaa sitä lientä ja keittävät sitä lientä ja
eikö ne ennen vanhaan kivien kanssa kuumentanut niitä
no kyllähän ne taisi laittaa niitä kiviäkin sinne että jos ne tunsivat että ei se vain pääse häältymään ja myrtymään että jos ei ne niin kuumia kuin - ne niiden - miksikä ne sanoi kota missä nyt ennen tehtiin eihän ne ollut niin hyvät niin kuin nyt on - kota oli se huone niin sitten ne laittoi - kuumia kiviä sinne että ei se vain päässyt myrtymään se menetti arvonsa sillä ei ole mitään se maku menee tykkänään pois niin kyllä ne kuumia - kiviäkin laittoi sinne ne siellä - kun siellä padan alla oli tulet niin ne sinne pani kiviä kuumenemaan ja tuota sitten jos ei ne mutta huomasi mutta ei ne muuten laittanut jos ei ne huomannut että se ei ole tarpeeksi lämpöistä että ne pelkäsi sen myrtymistä ne sanoi myrtymiseksi sitä sitten jos se pääsi häältymään
minkälainen se kuurina sitten on
ettekös te ole nähnyt koskaan sehän on sellainen pitkä toisilla on lyhyempiä kuurinoita mutta toisilla on sitten oikein pitkä kuurina että tulee tuollakin on oikein pitkä kuurina tuolla yläkylässä kun tuota tuolta pitivät huutokaupan tuolta koulun luona olevassa torpassa niin siellä oli oikein hyvä iso kuurina mutta ei ne niin suurella kuurinalla sitä tee jos ne joskus tekee niin se emäntä panee vain saaviin tehdään sitä niinkin että panevat saaviin ne semmoiset alukset niin kuin ennen vanhaan kun tehtiin lipeäkiveä lipeää tuhkasta niin tuota se oli alukset pantiin sinne saaviin niin tuo emäntä tekee saavissa useinkin kun ne vähän tekee oikein pitkä hyvistä hyvästä puusta tehty se sisus kaikki otettu pois ja ja tuota ja siinä on sitten se nokkavehje toisessa päässä ja siinä siihen se -- mäski mätetään kuurina on aika suuritöinen ennen kuin sen kaikki sieltä puhdistaa että sehän ei nyt niin paksu ole se sitten se kuori siinä ja oljet - sinne pannaan semmoiset päreet parhaan pituiset päreet niin kun se kuurinan pohja on laaja niin sen mukaisesti ne päreet sinne alle niitä pitää olla paljon sitä mukaa kuinka pitkä on se kuurina niin paljon täytyy olla niitä sitten niitä ja sitten hyvät semmoiset oljet pudistellaan ruisoljet ja ne pannaan sinne kuurina niiden päreiden päälle ja sieltä päreiden alta juoksee sitten sinne jää semmoinen uorma niiden päreiden alle mistä juoksee sinne nokkaan sitten se sahtikalja silla lailla en minä ole tehnyt sahtia koskaan mutta olen minä nähnyt tehtävän sitä mutta en minä ole ruvennut tekemään eikä jokapahinen yhtä hyvää tee sitä eikä se synny samalta tekijältäkään aina samalla lailla riippuu se aineistakin mutta ei se aina samanlaista tule silloin kun se hyvää tulee niin kyllä se on hyvää ja kun ei hapata sitä liiaksi että se pitää olla hyvin kylmästään kun sen hapattaa
tuliko siinä ensin semmoista vahvempaa sahtia
no ensinhän tulee vahvempaa sitten nenätippua viimeksi sitä sanottiin nenätipuksi sitä viimeistä se tuli sitten sitä jälkikaljaa se mutta ne sanoi nenätipuksi se oli jälkikaljaa sitten se viimeinen ja lehmillehän se menee se rapa sitten se sanottiin se oli rapaa mutta minun lapsena ollessa tekivät siitä semmoisia korppuja siitä kun ne teki sahtia ne teki siitä korppuja ne pani siihen ohrajauhoja tai sitten vähän ruisjauhoja ja ne tekivät siitä ravasta korppuja uunissa kuivasivat että kun se leipähomma oli vähän niin heikommassa niin ne kaikki piti niin tarkkaan ei se joutanut se rapakaan kaikki lehmille se oli tehtävä korppuja ja söivät minun lapsuusaikani oli jo sellaista oli
kuinkas sitä korppuja tehtiin
ka kun ne laittoi siihen ruisjauhoja ja ohrajauhoja sekaan että se pysyi koossa ja sitten uunissa kuivasivat sitä ka sitten leivottiin niin kuin ainakin semmoiset ohuet kakut sillä viisiin ne tekivät että ei ne paksuja tehnyt ne oli hyvin ohuita niin kuin tehdään ohuita kakkuja kakuksi sanottiin ennen ja tehtiin suolakakkuja että ne oli sitten niin kuin herkullisia kun hapanleipääkin leivottiin niin tehtiin sellaisia että pantiin siinä leipoessa vähän suolaa sekaan ja ja ne oli sitten niin makeita syödä kaljan kanssa niin ne oli herkullisia sitten ne suolakakut n oli niitä ennenaikaisia herkkuja sitten kun kasvatettiin oikein nauriitakin paljon naurispaloja oli ja kasvatettiin niitä nauriita ja ne oli niin hyviä ne oli vaalean kellertäviä ja sitten vaalean sinisiä ja niissä oli semmoinen oikein ohut se se häntä siellä joka maassa se juuri ja tuota ja ne oli semmoinen kupero siellä ja ne oli sitten makeita ne nauriit ja niistä keitettiin sellaista nauriskeittoa että hapannauriita ja sitten taas sellaista että ei - en minä siitä hapannauriista tykännyt mutta se oli hyvää kun niistä keitettiin että herneitä ja niitä nauriita kuorittiin sinne nauriinlohkoja ja herneitä ja sitten ruisjauhoja niin se oli oikein makeata ja hyvää mutta en minä tykännyt kun en minä happamasta niin se hapannauris ei ollut minusta hyvää eikä se hapanhuttu kun ne tekivät hapanhuttua siitä happamanleivän siitä alkujuuresta ne tekivät hapanhuttua ja niitä hapannauriita panivat sitä hapanta en minä siitä niin tykännyt olihan sitä syötävä kunhan sai ja ennen kun kasvattivat papuja ja ne on lopettanut koko papujen kasvatuksen semmoisia ruskeita papuja ja niistä kun keitettiin paksuksi rokaksi sanottiin tai muutakin rokkaa ja ne oli sitten hyviä - ne keitettiin ne pavut kypsäksi ja ruisjauhoja sekaan ja sitä keitettiin niin että noin useamman kerran sitä syötiin sitä syötiin piimän kanssa ja kaljan kanssa ja eihän siihen oikein muuta herkkua eihän ne rievää maitoa kyllä se rievän maidon kanssakin hyvälle maistui se paksu rokka mutta eihän sitä täyttä maitoa annettu mistäs sitä olisi ollut piimän kanssakin sitä söi ihan hyvästi ennen kun kotona kirnuttiin niin se piimä olikin hyvää ei se en minä tuota - piimää - syö yhtään tuota meijeripiimää minä sanon en minä siitä sellaisesta välitä kaksi litraa otan viikossa maitoa ei se tule kaikki syötyä sekään sen enempää minä en ota maitoa minä en ole maitoihminen yhtään
olikos se papu toisen näköinen kuin nämä nykyiset pavut
ka tuota kyllä se saman - mutta missäs enhän minä papuja näe missään enhän minä näe papuja eihän niitä kasvateta enää ensinkään mitä liekö kenelläkään enää tuota semmoisia joita ne puutarhassa nyt kasvattaisivat olisiko sitä papua mutta eihän ne niistä taas tee muuta kuin leikataan ja tehdään talveksi sellaisia säilöä mutta ne pavut kasvoi pellossa ja sitä papua kitkettiin ja ja sitten ne kuivattiin ne varsissa ne liskot kuivuivat niin kuin herneitäkin kun kasvattivat eihän herneitä ollut kaupasta niitä kasvatettiin kotona pavut ja herneet ja niistä keitettiin herneistä ja pavusta ja aina sitten rokkaa liemirokkaa ja sellaista paksua rokkaa niin se kitkettiin se hernettähän ei kitketä mutta papu kitkettiin että se piti olla puhtaana ja niin se varsi varressa oli pitkin vartta niitä liskoja ne pavun niin se oli semmoinen paksu se varsi ja niitä liskoja oli pitkin vartta ja ne oli sitten tummia ja ruskehtavia papuja ne ruskehtavat pavut oli hyviä ei ne mustat pavut niin hyviä ollut mutta ne ruskehtavat ja vielä minun täällä ollessanikin yhdessä talossa oli niitä papuja kasvattivat mutta nyt ei ole enää tuolla Vehmaan puolella oli Puuppolan talossa se isäntä kasvatti mutta isäntä on ollut haudassa jo monta vuotta se isäntä ka onhan siellä toinen isäntä
kasvattiko ne ennen vanhaan tuota humalaa
oli sitähän käytettiin siihen sahtiin mutta nyt se on lopetettu se että ne ei käytä sahtiin sitä humalaa mutta se oli niin kuin suola se humala sitä käytettiin sahtiin ja eihän sitä sitten ollut millä ne olisi hapattanut kaljaansakaan eihän hiivaa ollut siitä sahdistahan sitä hiivaa tuli kun ne sitä sahtikaljaa teki niin humalat sitten siinä hiivassa kun se sahti oli käynyt ja sinne laski se hiiva astian pohjaan niin siellä sekoitettiin ne humalat ja ne kuivattiin sitten ne hiivaiset humalat ja siitä tuli sitä sahdinkäytettä ja kaljankäytettä ja sitähän ne pani sitten - pulloon ja missä säilyttivät että ne sitten laittoi siihen ruisjauhoja että ne sai sitä enemmän millä ne sitten teki vehnäsensä ja ja rieskansa ja mutta ka vähäthän ne nyt sitä rieskahommaa tekivätkään mitä ne ruisjauhosta ja ohrajauhosta tekivät ne teki sellaista ohutta limppurieskaa sanottiin vain - niistä ohrajauhoista se oli enempi niiden rieska ei se niin ollut niin kuin nykyään
kuinkas taikinaa varten saatiin ennen hiivaa
ka eihän siihen taikinaan hiivaa laitettukaan taikinassa piti olla aina omat hapakkeensa ei sitä taikinaa pesty jos kerran vuoteen keväällä pestiin siellä hapanleipätaikina piti olla aina että ne hapakkeet oli siellä sinne jätettiin aina sitä taikinaa niin paljon että se piti hapantuas sen seuraavan taikinan eikä hapanleipätaikina tarvitse mitään hiivaa jos se oikealla kunnolla on niin tuota se pitää leipä syntymän siitä omasta sieltä saa taikinapytystä sillä tavalla se oli ei sitä taikinaan hiivoja ollut kunhan saivat jos ne sitä vehnästä teki eihän sitä vehnästä tehtykään vesirinkeleitä kun rättimies pihaan ajoi niin siltä vesirinkeleitä sitten ja kaupastakin niin ja sitten ne leipoi - jossakin kaupassa semmoisia pikkuisia kymmenen pennin pullia mitä vähän olivat semmoisia tinakkaisia lissakoita ne rinkelit oli kaiken parasta ne vesirinkelit jotka sanottiin vesrinkeli jotka oli pitkässä semmoisessa rensselissä rättimiehellä rättejä kokoisvat ja sitten saivat rättimieheltä rinkeleitä kun rättimies otti sellaisia kaikenlaisia vanhoja vaatteita ja niillä ne sai niitä rinkeleitä kun se pihaan ajoi niin sitten ne teki kauppoja sen kanssa jolla oli astioita noita ruukkuja ja kuppeja ja vateja ja saviruukkuja ja - savikuppeja ja
mistä niitä tuli niitä rättimiehiä
Muolaastahan niitä oli se e nehän venäjää puhuivat aina minä olin semmoisessa talossa tuolla Vehmaassa että siihen kun tuli rättimiehiä ja ryssiä kun oli kaksi ryssää ja kaksi rättimiestä niin ai ai kun niillä oli lystiä kun ne aina laita tyttö saiju ne sanoivat ja kun ne keskenään puhui Muolaasta ne rättimiehet oli mutta en venäläisiähän ne oli Ville niminen ja ja Simo-niminen niitä ryssiä oli ja siinä talossa pitivät aina niitä yötä ja ne kun tahtoi aina tyttö laita saiju ja minä kun laitoin niille pöytään sitä vettä ja itse ne sitten laittoi sen teen itseltään ne teen laittoivat kun kiehuvan veden vain laittoi niille mutta en minä muista talosta se sokeri annettiin ne - sitten toi niitä rinkeleitään ja söivät niitä rinkeleitään ja ja niillä oli hauskaa oikein niitä nauratti niin mahdottomasti kun - ne sattui yhtä aikaa niin Muolaassahan puhuu ja venäjää
ai ne puhui ihan venäjää
niin ne puhui ihan venäjää ne Muolaan ne rättimiehet niiden ryssien kanssa Ville ja Simo oli niitä ryssiä en minä muista mitä niitä muita oli mutta Villen ja Simon minä muistan jotka kantoi sellaisia kontteja ja niillä oli niitä neulerullia ja ja - noita neuloja ja kampoja ja en minä muista ja huiveja ja sen sellaisia alalaatikossa oli huiveja ja ja sitten yläpuolella oli neulerullia ja kampoja ja en minä muista mitä kaikkia niillä nyt sitten oli sitä kamaa rahakukkaroa taisi olla ja mitä kaikkia niillä oli sitten niillä ryssillä mutta eihän -- eihän nyt niillä niitä sanottiin ryssiksi niitä konttiryssiksi ja ne oli - taas rättimiehiä ne jotka hevosilla ajoivat ne kantoi selässään niitä ja olihan toisilla niitä kelkkoja millä ne lykkäsivät toiset kantoi selässään sitä laukkuaan ja posetiivinsoittajia kun tuli aina kanssa ja kun ne oikein soitti siellä pihalla ne ei tullut sisään mistä ne minä en muista mistä ne olivat ne posetiivinsoittajat ja onnenlehtiä ne - toivat sitten ne posetiivinsoittajat että tiesi elämänsä mitä se kulkee en minä tiedä mutta minulla ole onnenlehteä ollut koskaan
no puhui suomen kieltä ja sitten ne
no puhui ne suomen kieltäkin ne ryssät niin kuin ne rättimiehetkin mutta kyllä ne keskenään puhui venäjää ja niistä oli hauska kun ne tapasi näet seuraa ja yhtä aikaa kun sattuivat
oliko ne vähän niin kuin toista uskoa ne ne ryssät ja ne
- tietystihän ne toista en minä tiedä niitä Muolaan niitä niitä rättimiehiä oliko niillä toista uskoa mutta tietystihän ne oli venäjänuskoa ne ne ne harjuryssät
mitä ne harjuryssät sanoivat kun ne tuli taloon
kun ne tuli niin päivä sanoi tai jos ne tuli illalla ilta ilta ne sanoi päivä ne sanoivat että osasi ne sen heti sanoa ja syödäkseen pyytää ja kyllä ne vähän suomeakin sitten suomen sanoja mutta hyvin vähänhän ne osasi sitä
miten ne niitä tavaroitaan kehuivat
no kyllä ne sentään osasi sitä sen verran että ne osasi tavaroitaan kehottaa ostamaan olihan ne oppineet kun ne oli jo paljon tietysti kiertänyt toinen oppii sukkelammin toinen hitaammin
jalanko ne kulki vai
niin ne kulki jalkaisin ja se kontti selässä mutta toisilla oli sitten sellainen - ei niillä potkurikelkkoja siihen aikaan mutta jonkunmoinen kelkka oli toisilla mutta eihän noita potkurikelkkoja siihen aikaan ollut ne oli vain tehty kun minkälainen kullakin oli semmoinen kunhan kulku kenen oli mutta ka niillä oli oikein hevoset ja pitkät semmoiset reslat miksikä niitä lie sanottukaan niillä rättimiehillä ne oli oikein pitkät ne niiden hevosen jäljessä eihän siitä nyt oikein monta vuotta vielä ole kun ne rättimiehet kulkivat mutta niitä harjuryssiä ei enää ole ollut en minä muista käviköhän niitä vielä alkuvuoteen tuolla koululla kun minä olin kyllä niitä vielä taisi käydä alkuvuosina mutta kyllä ne jo on ollut monet vuodet lopella sen - rättimiehet viimeksi on kulkenut mutta poishan ne loppui nekin eihän nyt enää niitä savikuppeja ja ruukkuja kukaan ostakaan ne on jo niin vanhanaikaisia
kävikö niitä ihan ympäri vuoden
kyllä niitä kävi ympäri vuoden
kävikö muita kauppiaita
no ei niitä liioin muita kauppiaita käynyt jos oli semmoista Kirja-Taaviksi sanottiin yksi joka kävi niin kuin kirjoja kaupalla niin ei niitä muita kauppiaita ollut ihan minun lapsuusaikanani ka rupesihan niitä sitten ja taas kulkemaan noita kauppiaita jotka vaatetavaraa oikein kuljetti kaikenlaista kankaita ja valmiita ja mutta ka ne on nyt vasta myöhemmin mutta nythän ne jo loppui nekin ei niitä enää käy noita kangaskauppiaita tottahan niiden kauppa ei kulkenut jotka jo autolla kulkivat ei niitä nyt enää ole niitäkään
oliko - olikos se oikein luvallista se vaatekauppa
tottapahan se luvallista oli ei suinkaan saaneet ilman kylläpähän niillä täytyi olla oikein lupa ei ne luvatta tietysti että totta niillä jonkunlainen siinä täytyi olla
olikos ne aina samoissa paikoissa sitten yötä ne
no se oli melkein tuolla Vehmaan puolella niin siinä Mönsässä ne oli yötä ei ne niitä sitten taas mustalaiset oli eri taloissa yötä ei ne taas pitänyt mustalaisia mutta niitä ne piti rättimiehiä ja niitä ryssiä
ai mustalaisia kulki ja ennen
no mustalaisia taas minun lapsena ollessani niin niitähän sitten kulki oikeinhan niitä oli mahdottomasti mustalaisia niitähän oli aina että oikeinhan niitä pelkäsi kun niitä hevosilla kulki eihän niitä nyt niin paljon ole mutta tuolla Joutsan kirkolla minä näen joka kerta kun minä käyn ja minä sanon jos minä olisin viranomainen niin minä sanon että Joutsassa ei ole mustalaisia että älkääkä kulkeko ihan joka kerta minä näen - Joutsassa ei ole yhtään mustalaista Joutsa on vapaa mustalaisista minä sanon minä en antaisi niiden aina siellä viirustella ja olla minä en tykkää mustalaisista
olikos niillä ennen mitään myytävänä
ei niillä kyllä ollut muuta kuin naiset kutoi niitä semmoisia siteitä niin ei niillä miehillä mitään ollut mutta naiset kutoi sellaisia siteitä joita ne kauppasivat kun niillä oli näet ennen vyöllä näin niin niillä oli semmoisia siteitä kun niillä oli suuria nutun rommakoita niin sitten niillä oli semmoiset siteet joilla ne sitoi ne takkinsa kiinni punaisesta ja valkoisesta ne semmoisilla pienillä niin kuin mitkä kaiteet niillä millä ne naiset kutoi niitä niin tuota semmoisia ne naiset sitten kauppasivat mutta eihän niillä mustalaismiehillä ole ne teki hevoskauppoja mitä lie tehneet mutta ei ne muita kauppoja ka tavaroita ollut on ne vähentynyt nuo mustalaiset ei niitä enää niin paljon kulje kuin niitä oli ennen ja ikäviä ne onkin nehän tahtoo aina tehdä kolttosiaan
kulkiko ne ennen vanhaan hevosella vai jalan
no hevosella hevosellahan ne nyt ennen oikein kulki onhan niillä nytkin hevosia mutta oli ne ennen oikein tavallista että eihän ne muulla kulkenut kun niillä oli niin makuuvaatteita ja täytyihän niillä olla millä ne vedätti niitä ei ne talosta tarvinnut kuin olkia toi lattialle
oliko niillä semmoista tapaa että ne olisi varastelleet
no tietysti se vähän tahtoi olla sellaista että kyllä niitä silmältä vähän tahtoi jokainen talossaan pitää missä ne yötä piti niitä mutta olihan niiden joukossa Joutsassa oli oikein kunnon mustalaisia mitä Joutsassa oli Liinu ja Manu Joutsassa ei muita mustalaisia ole ollutkaan kuin Liinu ja Manu Hartolassa oli Veeru ja mikähän siellä oli vielä oli siellä useampi tuolla Hartolan puolella ne oli semmoisia mustalaisia että ne koulutti lapsensa ja ne joutui virkoihin ja onhan niitä niiden lapsia mutta onhan se isä ja äiti jo kuollut ei niitä tarvinnut pelätä missään missä ne olivat kortteeria niin ne oli kunnon ihmisiä
mutta oli semmoisiakin ihmisiä mitä pelättiin
niin no olihan niiden joukossa semmoisia hevosilleenkin tahtoivat mennä varkaisiin tallista aina heiniä ja naiset taas yhtä toista taloustavaraa
olikos semmoisia varkaita mitkä olisi hevosia varastanut
no en minä nyt muista että ei näillä paikolla ainakaan ollut mutta ka olihan niitä jossakin muualla mutta ei tässä paikkakunnalla minä muista että ne niitä olisi vieneet
mutta veikö veikö muuta
ka niin että vähän yhtä toista pientä meinasi että jos ottaisi
sitten tuolla tiellä kun liikuttiin ennen vanhaan niin eikös siellä ja pelätty
no niitä aina pelättiin mustalaisia
pelättiinkö - mitään muita kuin mustalaisia
no en minä oikein tiedä eihän ennen vanhaan niinkään mitäs niitä tuolla liikkuikaan tuolla tiellä sitten eihän niitä ollut liikkumassakaan niitä ei tainnut niin paljon sitä kansaa ollakaan se taisi olla vähemmän sitä joukkoa vanhat ja huonot vietiin talosta taloon - ruokinnalla ka ei sitä niitä - mitään tuolla liikkunut no ei siellä oikein tarvinnut pelätä muuta kuin että ne mustalaisethan ne pelottavia oli jos nyt joku oli olihan niitä mitäs ne oli ne mitäs ne nyt oli nimeltä ne yhdet jotka voron virkaa pitivät ihan oikein mikäs hullu niiden nimi oli kun en minä muista siinä yksi autonsa - minä en muista nyt sitä mitä ne oli ne Puikkosia vai mitä ne oli ne jotka olivat sellaisia - voroalalla oikein kulkivat niitähän nyt sitten pelkäsivät tuossa se vanha vaari nyt tulikin tuossa autossa tuo on nyt se mies se Vesanen Jussi ei se ole kotona ollutkaan tuossa se nyt menee jo minä sanoin että se olikohan Joutsan kirkolla niitä - se on helluntailainen tuo mies
ai se käy niiden kokouksissa siellä asti
niin kyllä hän käy kirkolla ja tuolla Pertunmaalla päin meneekös se omaan torppaansa vai meneeköhän se tuonne yläkylään tuo pappa
tuossakos se asuu tuossa mökissä
tuossa se - tuossa justiin se on ruoissa se tuossa asuu mutta se käy tuolla poikansa ja miniänsä luona syömässä niin minä ajattelin että johan se nyt pitäisi mennä syömään ne viiden aikaan aina syö sen on sitten tytär tuolla Ukkolan talossa emäntänä siellä Musteselän jos se sitten oli siellä mutta ei siellä autoa ole siellä talossa ei ole autoa
se taitaa olla vielä hyvässä kunnossa
no on se käyhän se vielä noiden vähän hommissa tekee noiden peltotöitäkin mitä nyt vähän ka sanoi että eihän minulla siellä pakko ole teen minkä minä teen se piti siellä tyttären luona olla mutta ei se siellä menestynyt mutta täällä se on ihan hyvä täällä sillä on eri huonekin ka siellä ei ollut eri huonettakaan mikäs sillä tuossa sen kuin tuolla ylhäällä käy syömässä kaksi kertaa päivässä sitten pitää itsellään teetä ja rinkeleitä ja
Kuinkas ennen vanhaan noita oikein vanhoja pidettiin kun ei ollut
kyllä ne ennen sai olla kurjassa tilassa kun niitä sellaisia oli näet jotka eivät nyt joilla ei ollut nyt vanhemman lasten kotia niin niitähän vietiin talosta taloon ja sitten ne sai siellä kurjuutta kärsiä niitä pidettiin saunan nurkissa ja kyllä ennen vanhaa ne sai kurjaa oloa että voi herranen aika sääli niitä vaalea auto sillä on
se vain kävi
niin
luuli jotakin tuttavaa
niin justiin
siellä olevan
joo
oliko ne sitten aina talossa ne -
niin ne oli sitten aina talossa näet semmoiseksi junnariksihan ne nimitti sitten niitä niitä sellaisia että ne oli sitten että talosta taloon vietiin niitä toisissa taloissa kohtelivat paremmin mutta toisissa kohtelivat hyvin huonosti semmoista se vanhusten elämä oli ei se ollut tällaista kukoistuksen elämää kuin se nyt on sitähän minä olen sanonut niin että eihän tätä jaksa ka mistään riittää tuota tällaista puutteellista ja köyhää ei ole ketään minä sanon silla lailla eihän - eihän taas mitään määrää ole millään jos ei sillä pidetä järjestystä joka nyt sanoo niin että on puute niin minä sanon että tuota siinä on järjestyksen vika minä olen elänyt niin nuukasti elämässäni että minä sanon että siitä pitää kun minä rupesin rahaa saamaan pikkuisenkin niin minä en ole puutteesta tiennyt mitään minä - olen käyttänyt sen mukaan kuin minun on kannattanut ja - syönyt ja elänyt sen mukaan kuin on varat antanut perään enkä minä ylellistä elämää vaadikaan niin en minä pidä sitä kuin tuhlurina joka tuota liiaksi tuhlaa jääköön ennen tänne johonkin kunnolliseen paikkaan mitä sitä jonninjoutavaa elämä nyt pitää olla jokaisella kaikki niin hienoa niin hienoa niin että kukaan ei olisi alakynnessä kuin minä sanoivat vuoraisit ja korjaisit - tämän minä sanoin ei sitten tehdä mitään minun aikana se kestää nykyajan kansa kun tulee niin ne minä tiedä mitä ne tekee pitääkö ne hirsirakennustakaan vaikka löisivät kasaan ja polttavat kun kaikki pitää olla laudoista nyt enhän minä tiedä että tokko hirsirakennuksia kukaan kärsii ka ei tämä vielä vanha ole vähän yli kymmenen vuotta kun tämä tehty on
eikös hirsirakennus kestä kauemmin kuin
no niinhän minäkin luulisin mutta kun minä aina kuulen että hirsirakennus siirrettäväksi pois niin minä olen ajatellut koskahan ne minulle tulee sanomaan niin minä sanon että joka siirtäkää jos siirrätte mutta minä en siirrä minun aikani tämä kestää kuitenkin tuota tuvan puolta minä hyvin vähän käytän tämän puolen pidän asumuksena kun tämä on pienempi huone niin tuo saa melkein joutilaana olisihan siihen joku tullut asumaan mutta minä tykkään olla yksinäni se on niin vapaata siitä ei sitä hyötyä olisi kun haittaa minä tulen toimeen ilman vaikka ei asukasta olekaan jos vuokralaisen ottaa niin siinä olisi kaiken yhtä toista korjattava ja tellättävä mutta kun on yksinään niin muurikin kestää siinä ei ole mitään minun aikani se kestää niin minä en - tykkää kuin yksinäni olla ei minulla ole pelkoa mitään eikä kukaan ole - häiritsemässä niin minä en osaa pelätäkään no sitten kun ei jos minä niin huonoksi tulen että en minä jaksa toimeen tulla niin ka menee sitten kunnalliskotiin tai vanhojen kotiin
missä päin se on se vanhojen koti täällä
ei täällä - vanhojenkotia ole muuta kuin että täältä menee yksi vanha mies tuonne Heinolan Tuusjärvelle siellä on vanhojenkoti sieltä isosta kartanosta tehtiin vanhojenkoti hän menee sinne hän on tuolta Hartolan tuolta Vehmaan puolelta kyllä se on ollut - poikansa luona mutta nyt hän ei enää siellä oikein tule toimeen mielestään niin se menee vanhojenkotiin ja ihmettelevät että se nyt olisi kuusitoista markkaa vain - mitenkäs minä nyt sanoisin kuukausi kun se saa sen korkeamman kun se on jo kahdeksankymmenen vanha yhdeksännellä se saa sen korkeamman niin se sanoi että hänelle jää neljätuhatta mitenkäs sille sitten kun se saa kaksikymmentätuhatta tietysti kuussa kun se on jo ylitse kahdeksankymmenen vanha se mies ne jotka on kahdeksankymmenen vanhoja ne saa jo kaksikymmentätuhatta kuukaudessa sitä kansaneläkerahaa niin eikös sillä nyt sitten jo elä se on liika ylellistä jos ei sillä elä niin se vanha pappa sanoi niin että kun hän menee sinne vanhojenkotiin niin siellä ei ole se maksu niin kallista että hänelle jää vielä neljätuhatta ne antaa hänelle sitten sitä kuukausirahaa niin hänelle on vielä käyttörahaa niin tuota minä taas ajattelen vaikka kuolisin omassa kotonani täällä oli yksi talon vanha ihminen talon vanha emäntä se sanoi että sitä minä aina olen rukoillut että minä nukkuisin ikuiseen - uneen omaan torppaan ja niin se nukkui omaan sänkyynsä niin että niin hiljaisesti että se oli niin peiton alla niin kuin ei olisi ollut kuollutkaan sen paremmin ei osaa peitossa olla elävä ihminenkään minä menin sitten heti katsomaan se oli likellä tuota koulua se torppa niin minä menin katsomaan kun ne sanoivat että se on nukkunut ikuiseen uneen minä sanoin se rukous oli totinen koska kerran hän nukkui niin hiljaisesti omassa torpassaan että hän aina sanoi kävi koululla kylpemässä niin niin tuota puhui aina sitten että sitä minä rukoilen että minä niin hiljaisuudessa omassa torpassani kuolisin ja se tapahtui rukous voi paljon kun se on totinen
onko siinä Joutsan kirkonkylässä joku kunnalliskoti
onhan siellä kunnalliskoti Joutsan kirkonkylässä ja on siellä kaksi rakennusta siellä on - sairasrakennus ja sitten on sellaisten terveempien asumus kävinhän minä siellä nyt kaksi vuotta jo aikaa kun minä kävin siellä kunnalliskodissa kokemassa kun kukaan ei menisi kunnalliskotiin minä sitten menin minä olin sairaalassa ja sitten ei minua käsketty pois vielä sairaalasta mutta minä sanoin kun lääkäri vaihtui toinen minä sanoin että minä menen nyt kunnalliskotiin koettamaan minkälaista siellä on että kotini on nyt kylmä minä sanoin kyllä minä siellä jo toimeen tulisin mutta kun nyt kotini on kylmä niin minun on nyt hyvä tilaisuus minäkin menen kokemaan minkälaista siellä on minä sanoin ja vielä minulla on rahaakin että minä maksan sitten kun minä pois sieltä lähden että niin tuota en minä tykännyt ainakaan siellä rakennuksessa olostani kaksi siellä oli niin pahaa ihmistä niin että ne aina ei olisi saanut kävellä mistään ei olisi saanut syödä ja eikä olla missään ei minä ainakaan sinne paikkaan mene kyllä minä toisen paikan täydyn sitten jos minä hoitoa tarvitsen
minkä tien varressa se on se kunnalliskoti
mennään Leivonmäkeen päin ja sinne Jyväskylään päin Jyväskylään päin mennään eikä se kirkolta ole olisikohan se olisikohan se kahta kilometriä täyteen oikein tien laidassa on sitten se sairasrakennus sitten on vähän piha toisella puolella on sitten se niiden kyllä se huono jo se yleisen rakennus onkin mutta ei ne vielä sitä niiden taitaa sairaalaa tarvita vain lisätä ja se saa olla vielä - rakentamatta se rakennus en minä moittinut siellä oloani minä ajattelin että mitäs minä moitin menen pois eihän minulla siellä ollut pakko olla minulla oli hyvät naapurit ne tuli tekemään tietä kohdasteen minulle ja vettä pumppaamaan seissyttä vettä pois ja puita tuomaan mutta olihan täällä puita sisällä vielä ja tiesinhän minä että kyllä minä kotonakin jo toimeen se oli kyllä helmikuu aika talven paras aika mutta tuota minä ajattelin minä menen nyt koettamaan en minäkään sinne tykännyt mutta ka enhän minä tiedä olisinhan minä päässyt sinne sairasrakennukseen mutta minä sanoin huoltosihteerille että minä menen nyt koettamaan sitä yleistä puolta minkälaista siellä nyt on kun ei kukaan sinne menisi kunnalliskotiin niin tuota minä menin sinne yleiselle puolelle tottahan minä nyt jonkun verran saan tästä paikastakin maksua ja toivoisin että omillani menisin hautaan ka saanhan minä sen kansaneläkkeen sen korkeamman hinnan mikä nyt on taas minun ikäisilläni niin tuota luulisinhan minä että minä nyt sitten pärjään haudan pohjaan asti
ai te olitte ensin sairaalassa
niin minä olin sairaalassa kun minä sairastuin ja minä olin sairaalassa sitten mutta sinne muuttui lääkäri oma pitäjän lääkäri ei olisi laskenut vielä pois mutta sinne muuttui sitten uusi lääkäri niin en minä tiedä minä ajattelin että minä nyt olen jo niin terve että minä jo lähden pois lääkäri sanoi että teillä oli lauantaina kuume ja nyt on vasta tiistai kun minä maanantaina pyrin pois et enköhän minä pääsisi huomenaamuna pois Leikola sanoi että miten se katsotaan kun kuumetta oli lauantaina minä olin siellä jo viikon ollut mutta en minä tiedä kun ei ne saanut sitä kuumetta pois minä sanoin että kyllä minä tykkäisin päästä ja sitten sanoivat aamulla tulivat sanomaan että saa lähteä minä sanoin sitten siellä sille ylihoitajalle kun se sanoi että mitenkäs te pois lähdette kun ei lääkäri käskenyt minä sanoin kyllä minä niin terve olen ja minä nyt yritän mennä kunnalliskotiin hän sanoi että minä soitan sinne että ne ottaa teidät ottaako ne siellä vastaan sieltä ei vastattu mitään minä sanoin tiedänhän minä ne asetukset minun on mentävä huoltosihtierin luo ja sieltä annetaan lappu ja sitten minä menen vasta kunnalliskotiin ka hetihän hän soitti sinne ka sieltä vastattiin että kyllä täällä on ihan paikka vapaa sen kuin tulee minä menin sitten sinne ka ei niissä huonetovereissa mitään moitetta ollut mutta täällä sanoi yksi isäntä sitten mait vaatia eri huoneen minä sanoin mikäs ruhtinas minä olisin ollut eri huoneeseen kyllä minä hyvästi tulin niiden huonetoverien kanssa toimeen mutta päivällähän siellä ei mikään mukava ollut minä menin niiden työtupaan sitten ka mikäs siellä oli mukava työtupaan sitten tekemää matonkuteita leikkaamaan sinne lattiamaton kuteita siellä on ihan mukava olo työtuvassa enhän minä enää niin sairas ollut parin päivää minä vain olin sitten siellä ennen kuin minä menin niiden työtupaan töihin saihan siellä tehdä mutta eihän ne monikaan lähtenyt sinne töihin
kuinka pitkään te olitte siellä kunnalliskodissa
minä en muista oikein että montako vuorokautta minä olin siellä enköhän minä mennyt sinne kahdestoista päivä mutta minä en muista mones päiväkö se oli kun minä pois sieltä tulin mutta menihän minulta jo siihen sinne yli viisi tuhatta sitten sinne huoltosihteerille piti mennä sitten maksamaan
lääkärit kävi aina katsomassa siellä
jaa kuka
ne lääkärit
no ei siellä lääkäri minun aikanani käynyt kun hän lähti vapaudelle niin hän kävi juuri sinä päivänä kun minä olin sinne mennyt ja se oli se hänen vastaanottonsa siellä sairaspuolella ne oli sitten kertonut siellä että minä muka tulin sinne niin se oli sanonut että no mitäs se tänne tuli kun en minä sitä pois käskenyt niin tuota ne oli sanonut että no se halusi tulla koettamaan minkälaista täällä on